Ripe sang riipe sang seseet kem wendi wendi eng sang ripe sang seseet kemoi ak pusiit, ko piik tukuk chependoti kemoi che uu tori toritik kopendi amu kemboi kip tukuk chependoti kemboi, ko taritik chotok pendi koche kochemapendi peet keertoi peet keertoi kemboi, che uu umbu, che uu reresiet, che uu taritik alak tukul che pendii kemboi, che uu sukurushek, kopendati kemboi, makeertoi, ker- kert makertoi peet keertoi kemboi, taritik chotok tukul chep chependii kemboi kochemakeertoi peet, ko it wendi kocheng- kochengchikonetei tukun kembouni, um- umbu kochechengei kosuspiik kemboi, ta umbu eng' taritik chotok ko pendi kocheng'oti akichek tukuk kwai che amati kemboi, amu mapendii peet, che uu. <hesitation> seseet koripei sang akoi seseet koripe sang ako pusiit koripei wendi kochengatchini lakok chii amitwogik kemboi pusit amu makeertoi peet, seset koripei sang amu kembout ni koripe ola- ola- ola ako seseet kora koripei <hesitation> eriait eng' sang koleen kokerati tukun che kairo ko ikase ile ang'na leen mi yo, ko pusiit kwendi kochengchinotei lakook chiik tukuk kemboi, ko keerkei ak taritik keta makertai kemboi seseet ak pusit, koo.